Ɔhaw kor a anka m'enyi bɛgye dɛ meyi n' akwa efi wiase mu nye ahokyer na ohia. Ndɛ yɛhwɛ wiase mu ekumkumekumkum na adzewia bebree na a ne nyinara fi ahokyer a nkorɔfo wɔ m'. Ahokyer tum ma ndɛ mbabun yɛ ndzɛma a nkyɛ ɔnnsɛ mmfata dɛ wod- wɔyɛ. Ahokyer ntsi ndɛ mba mpo tum dz-nye hɔn awofo kɔgye- kum hɔn dze gye sika. Ahokyer ama bebree tontɔɔn ndubɔn, wɔtontɔɔn nyimpa mpo a no ho nnhia. Ahokyer ntsi beebi a nkorɔfo bebree benya bi a na wɔadeda. Ndɛ abaatan mpo nndɔ hɔn mba ɔnam ahokyer na mba so nnhu dɛ hɔn awofo dɔ hɔn. Obi ne mba kɔ skuul a mpo a nwoma a wɔde bosua adze mpo ahokyer ntsi wonnya bi nntɔ mmfa mma hɔn ama ɔman ne mu nsɛm ahorow rokɔ do a onnhia. Obi pɛ dɛ ɔyɛ adɔyɛ mpo a ahokyer ntsi onntum nnyɛ ntsi nkyɛ m'enyi bɛgye dɛ meyi ahokyer akwa.